आमचे जीवनांत षड्यंत्रासे असले जाल्यार अनिक मजा येता। षड्यंत्रासों आमका आमची क्षमता कळता। आमी खायच्या लेवल मरेण लवपाक शकतो <hesitation> ता आमका कळता। षड्यंत्रासों आमका नय नय थिंग्स एक्सप्लोर करपाक चांस दिखता। स्वतःची लिमिट जाणून घेवपाक मदत करतात तर विदाउट षड्यंत्रासों लाइफ एक बरी लाइफ जावची ना।